Ronono avoanina hono a, sy ronono soja de sy tokony antsoina hoe: ronona, raha hevitra anahy manokana an, raha ohatra mitovy singa entiny an, mitovy singa entiny amin'ny ronono azo avy amin'ny olona sy ny ronono avy amin'ny biby an, de azo antsovana ronono mi izy, zany zao hevitra anahy manokana.